Tata ko yavai yandepuere vaera ya mo controla yande rekove yande yaguata va, jare ñamuiva porque yande yandevaea ko kua ñanoiva oime ko kia imbae kua jaema yavai, yandekirei yayapo tei vae erei yandepuere pota porque oime ko yandeyatumpa ko jae ko oikua ñanderenondeva mbaeti ye kia